Adinkixhi tuku jun nrida noxa, xhituchi nguenxhi inxhi otunguilo, te dadikixhi xhin nguilo, ndadikixhi xhin ngueno tú, tuxakuini no xaku dadikino xhin la iná té kuxa'á dadikino xhinxi, texa'á dadikixhi xhin nguilo xhin danxi hó inka kiti té, kuxa ndanduxi kuxadiki xhitú, ajan.